﻿أولا ندخل في <hesitation> الغروبات نتاع الفايسبوك لي فيهم الجالية، مثلا كيما أنايا جزايرية نمشي نشوف الجالية الجزائرية مثلا في لندن، ولا الجال الجالية الجزائرية في نيويورك ولا، في هونج كونج. لأنهم عادة يديرو غروبات في الفايسبوك باش ي-إذا كان حاجة جديدة يعرفوها ولا ولا يتعرفو على بعضاهم ثاني إلى احتاجو كانش حاجا ي-يحطوها تما ينشروها تما في الغروبان نتع الفيسبوك.